Okusoma kuleta enkulankula nyingi mumaka era amaka agasomere ogawona gabaku enjawulo ku maka agataasomere oluda olwe'nkulankulana ebizimbe, envala, endia byonabyona bichuka ku

Okusoma enaku jino kulongokeremu nga amasomero agasinga bagazimbire nabasomesiya balina amanyumba egibalambalamu na mangira gona galongokere ne standard yokusoma yona ecukire mu Teri nga eyeira era negavment sukul yona abaana babita

Intira okukola esawa itanu olunaku kubanga mba nemirimo jjange era ne kuba mikwaago jjange netulojja owandi netuwokyingiraku efilimuzi ejjo

Okusoma kunsobozeserye zeena okumanya ebyaba omukyaalo, era nobulamu bwange busoweire okusoma kumpaire okusoma kunsoboile okufuna owempakasizya okunaku akasente, nimbayo.

Amasaanyalaze tugalina eera gakola gakola kusa ino omukyaalo kyaisu.

Abantu mumaka gaisu, nga basomere, baba basobobola okukola ebintu bingi; okuba baba bafuna amagezi, agasobola okubayamba okukola ebintu nga amabizinesi, okwigulawo amaporojekitis; naah na'bandi okufuna emirimu kisobola okubawa omusaala, okubayamba.

Be esente gjange inkumira waika olwo obuvunaniwa esente gjange gjikali intono tinsobola okujitwala mubanka

Oku okunyua amaizi amabibi amaizi egebatafumbireku nigo agaleta obuwuka obuleta obulwaire bye'typhoid mukitundu kyange

Omwana ayonda naba nti amatama ge gazimba azimba amatama ge gabanga manene ate nolususu lwona lubanga lulyoti lwayelo oti lwe kinamaji

Amasomero gansi gayambile abaana aba'kubitundu okusoma ekyo nikiba nga kiwaile abantu omugisa gwo'kufuna amagezi agababwamba omaiso gabwe

Omuntu nga asomele asuna amagezi nasobola o'kola essente nabonange obwaavu buweirewo abandi basobola okufuna emirimo nebafuna essente omumiromo gyabwe abandi bafuna amagezi nebakola ebizinesi babanga asobola okufuna essente

Osobola okwaba mwidwaliro emirund mingi kizibu owowona nti tokwebulila okusa osomobala okwaba niwemulikisia kale mumwaka oliina okukyalira eidwaliro emirundi enyingi enga era owobuliramu obulamu bwo

Okusoma kwo mukyalo kyange kwalongokere kuba buti abaana basobola okwaba okusoma bonabona kuba amasomere gali kumpi

Yee enyimira okuba insisinkana abantu abayaka ba bakuwa amagezi amayaka no okukola emikwago emiyaka jamba kuba baiza na nebirowoozo biyaka ebisobola okuzimba

Owotuka kwibere nobonaku ekibongere nga kikulire kiyongeriaku esaizi kale omanyanti ekibonge ekyo kikukolaki kikukula

Tulina okuwona nti bulimukidala kilina echoloni ni tulina okukuma obuyonjo mumaka gona gona

Abaana tulina okubatwaala omwidwaliro bababwa amakerendda agaijajamba owusu kuba owusu wiiza owandi nga musujja owandi nga bakiteryo nfekisyonizi nebamuwa obujajambi obutufu

Omwana indina okumuwa ebi ebyokulia ebibba ne ebalanced diet nimpona nti ba afunaku baliaku amapapali emichungwa enanasi egurinis ejo ejibamu evitaminis ejimala

Abazaire balina okulamba abaana omugaso kwakusoma ate balina okutwala abaana mubitundu ebirimu abantu abasomere nebamanya omugaso kwakusoma nebaba nebakyalilaku abantu abasomere nebasobola okulamba abaana bbaiwe engeri omugaso gwo'kusoma

Omuntu alina pressure omungi atuuya, tabba na'mani tasobola okutambula olugendo oluwaanvu na empwe engeri jaweramu owatambula oba owakola omulimu awera kiwaanvu ino.

Amaizi amabibi gaba nobuwuka nadala nga oganywire obuwuka obwo bwaba mukida nibwee nebukula omuntu nga afuna obulwaire

Okusoma kusobwere okuwa amaka gaisu okubba abantu nga abantu bafuna amagezi ga bakola ebintu ebichukachukaku ebisobola okubawa okufuna esente

Ntere kunyumira nyembo gye'idini gyetera okusinga okunyumira era gyensinga oku okubulilisya

Omukaire olina o'kola exercise, kale exercise eyo emuwa obugumu nokulia okusa nokulia emere eyo esowola okumuwa amaani.

Bee tubula amasanyalaze era ife wano tukozesia sola jetusinga okozesia

Omuntu abulira obunafu buli sawa alina okwaba omwidwaliro ne yemilisya nabona oba bulwaire niwo bwalinabo omumubiri ne bamumulika nebamukobera ekimuwa nga abulira owunafu buli sawa

Indino okwewala okuba mumaizi amabibi kuba amaizi oba amaizi amachafu gakuwa okufuna obuwuka obwo obuleeta obulwayire obyolususu

Omusaiza Alina okuwona nti omukiseera ekyemyezi emisatu , ayaba omuidwaliro nebamumulika obulwaire obwasukaali.

Nga imalire emirimo njjaba kunyumyaku ne mikwaago jjange owandi mba neisimu ninyabaku oku'ntaneti nikolaku erisachi owandi nibaku okufesi buku okuwatisaapu nikyatingaku nabo

Abantu abavuga emotoka oba epicikiki esipiddi Nikyo ekisinga okuleta obubenje; ate ekindi Nikyo okwetika eino, (overloading), omuntu natiika ebintu ebisukaku ebintu ebiyandisanire okwetika.

Yee abawala bona balina eiteka elyokusoma kuba omu omuwala yena asobola okuleta ebintu ebisa omumaka ate yena asobola okuba omukulembeze kuba enaku jino bulimuntu alina eiteka obuyinza okuba omukulembeze kale omuwala owaba asomere aba neidowozi elyo

Abantu tibataka obuyonjo okufuna enfuza enfuzza jitaka wantu ewabawo ogasia munjino kale abantu baline okubona inti ekidala ne nyumba ejibalambalamu Jona nibeya awantu ejijiriwo embizi Jonathan jireta enfunza

Ekinyumira kusamba mupira nikyo ekintu ekyensinga okutaka

Emere osowola okusaba omaofisi agakyukakyukaku bona nibawona nga osobola okusaba mu'nkyukakyukana eyo mukitundu, osobola okwaaba nosaba, oba naikonta oyaba nibakusimira omukitundu kyaanyu , obanga masonero, osobola okwaaba nosaba amawofisi amakuklu nowona oti, oba kumasomero kwona madesiki nebaleeta amadesiki.

Ennaku gino okusoma kitira okuba omumasomero buli kyaalo kirimu amasomero ate buli kyaalo kilina ebisanisya okuba kumasomero gongona nga amanyumba agabasomesya, ebizimbe biliku abaana bonabona baliku balina egya'basomela omu'kilasirumuz.

Amasomere gongona galina ebyetago ebisaniwa okuba kwisomero nga aba ebibina biriwo entebe abana ejebatiamaku gjiriwo ebyoloni biri kumasomero abasomesia bona babazimbire amanyumba

Obusenta bwa'mukyaalo ekyembona nti bwononere okusoma kwamaka gange okuba nga abaana baba mubusenta obwo nebabona nebega empisa embibbi ekindi ekibawa okukolaki okuleka wo okusoma

Eyee intaka zena okwega ebwmawanga agandi zena nemba nga injaba maiso mumawanga agandi

Tulina okola ekominiti esobola ekominiti ekwata ku buyonjo era ekominiti eyo eyegesya abantu ebikwata okubyebuyonjo bekwata okubyelooni era nesobola okutambula kiddala kukiddala okuwona inti amaka ebyoloni binyirira

Omwana amakerenda agebiwuka ate kisaniire okumuwa amakerenda ago oluvanyuma olwe emiyezi eisatu

Abazaire baline okuwa omwana ebyetago ebisanira okusoma ebitabo okusasula sikulu fizi mukisera kale ekyo kiwa abana amani okuba bona nti baba bona okusoma

Amaka gange gasoboire kubona nti gakola namani ino, nigawona nga ebiziibu nga ebyok byok ebyoschoolu fiizi, basobola okusasula schoolu fiizi mukaseera, nagulira abaana ebisanizo byona nawona nti abaana baaba okwisomero.

Omwaana akwatiibwe obulwaire obwensi aizaku ebisuna, biba oti mabwa, pimpolsi, omubiri guingumusiiya, kale otek kucimanya nti onomwana, alwaire obulwaire obwensi.

Eporoguramu ejokusoma owandi jiza, nga buti UPE obweyaizire yayambire abaana okusomera obwerere, kale era na'bantu bano abakulu abatoolanga esente yabayambire lwokuba tebatoola esente nga webatoolanga, nikyiba nga kyambire abantu abo bona.

Abantu omumaka gange basoboile okubona nti bamba ekyaalo kale epuloguramuzi egyiza omugavumenti, ejebasobola abantu bo mukyaalo okukolaku bona nga bafunilamu, kale nga buti epidiyemu abantu bo mukyalo kyange ibo babaire bamagezi basoboile okubona inti abantu bo mukitundu bonabona bakola ki, bafunamu omupuloguramu egyo.

Obwavu nikyo ekiintu ekikulu ekileta obutalia okusa mubana kuba amaka nga gali maavu tegasobola okugula emere esanira abana okulia kale noyaginia abana nga abo tebafuna emere esana

Omuzaire oyo olina okkumulamba nomukoba alambe omwana we aleke egurup ejo era omuzaire oyo abe na amaani agasobola okubona nti omwana omwana we amulamba aleke okutamula ne egurup ejo embiibbi

Omuntu alina opuresiya omungi aba abula amaani omubiri gwe obwandi atuuya ino buli obwakolaku akilimu abulira akoowa mangu

Okukumba obumweso kuleta okwe okwegaabaa okwendwaire nga silimu omuntu omulwaire owe silimu owakozesia akamweso kaisi wena nokozesia iwe tobeere omulwaire wena osobola okufuna obulwaire obwo

Abasaiza balina okwewala abakali omuntu nga alina obulwaire obwo aleka enu ooo abakali okulambala nabakali kubanga kinwamba okubanga alama endwaire ejo mangu

Emere ejensinga okutaka nga buti nze nsinga kutaka mbooli ne engege kale engeri jenjifumbamu osusa emboli nojisandikira notandika okujitematema no jisandikira owejiya nojidiokola engege ejo owejiza injisala ni njisiika ne njitekaku ku musyo ne'njifumba nga bulijo

Okusoma kunsobozeserie okumanya ebintu ebisa ne'ebibbibbi kale nensobola ofuba okuwona nga nsobola okukulia ebitu ebisa

Omukali alikida alina okwaba mudwaliro nga ekida kiyemiezi isatu

Eeye era ebizibu bingi ebyentera okufuna nga inkozesia entabula eyobuliomu nga esaawa jigaayala mungiira, ekyobubiri betika abantu bangi ino mwenyigiriria munanka mumotoka ekyokusatu bakuchajinga esente nyingi kale ebyonabyona nibyo ebizibu ebyebafuna nga nkozesia entabula eyobuliomu

Nkozesa mobailo mane emirudi eino nga ngula eyataimu nkozesa mobailo mane, abantu batira okusindikira essente nkozesa mobailo mane, nsindikira abantu essente nkozesa mobailo mane, kale mobailo mane injikozesa emirundi nyingi ino olunaku era nsobola okutuma emirundi eikuni olunaku

Okusoma kuyambire amaka gayisu okubona nti basobola okukola obuntu obubaletera esente nga obubbisinesi obuporojekit kale kyambire ino amaka gayisu

Okugema bulimuntu mutindu kyamba endwaire obutegaba kubanga nendwaire owegiza gyagilya nga bulimuntu mugemewe kale omuntu tasoobola okukwatibwa no'obulwaire obbo